أول شيء ندخل على متجر التطبيقات اللي هو جوجل بلاي ولا أبل ستور، نكتب إسم التطبيق في خانة البحث، نضغط عليه أول ما يجينا التطبيق نضغط عليه بعدين يجيني هيك التثبيت أو تحميل، بعدها نثبت التطبيق ونفتح التطبيق بعد ما يكمل التحميل من التنزيل، نفتح التطبيق ونتابع التعليمات شوي شوي باش نعرف <hesitation> نفتح كيف.